انا حاليا عدشتغل من البيت بس اطيق اقلك انو انا اذا اشتغلتو فغد يوم راح يكون عندي اقل شي شباكين بكل غرفة لان انا بعد كم شهر راح ابدي دوام فالمكان الي غاح اداوم بينو بينو شباكين بكل غرفة واعتقد التهوئة غاح تكون مليحة بهكذ حالة